I oyibo sme ba te bebe ani be kroye i oybo be lekri na ibim yeri ere bo bra bo, i oyibo sme ba te bebe idibe ona ikia so ba ikia me bu ogbolo na naibi ai ona alagan be ikia so bai o lekri ba or- amiei obele na obele ani na ani fie bu ofiena ibi fei ofie a bo fiei, o bua diri, o bua- be diri o iru bua ro o fina doki mate bua-o o bua re go-go-e i lekri na ibim o sme bra, o-ibi na o sina i lekri na bim miete ba tro ko jubio obo wari sote anga kuma onuwaruno paka bia owu paka bia, kam pakabia, tonwa saki oyib be lekri ya te sme be ye me ani onuwarunu ke bio because troko ju bio <hesitation> iona menji saki i-o lekri ya te oirorom o fro from opoko ko pokom i lekri ya i-ona sme te be be, ba i bo ani ereba saki ani ba bufka sote imeni be ba yeri a bai ne sme bia, ina menji saki i mie sme a ina menji saki i mie sme a ani meite <hesitation> before i oyio sme. Loyiobe lekri ma owari ibiriki oramie ori ama gangan bra mani jaama oyia bebe ende arama inya bra endw oe ama bon bori a endo osuari be koppa be o fira be fie endo ofira abe fie ariememgba i gbola nimi ba te mie te orĩ be nina odein bra ke anga bai bra i ania ma lekriya kro lawero ani kro kro nengi wer i lekri be bo na sme bebe anbe fan bra kala gbora gboro wer i bai biogbon bele ai lekri ai mate <hesitation> i okori weri o sme ai ma i som mute be be ibo saki ani ereba an bo teme obi ke iprite ani kuma mie oyio oro sme o a siso sme ani kma a bi bra ye o ani memgba ani obu jeri i lekri be a bu isi ke suma. <hesitation> I kiabbo ko erem sene te, i kiabo ko oyibo sme te, yeriso a yio sme-e sme-e ke mu o yio sme ma; i oyio sme ba be be; oyibo be sakiokite ole kri, wa ninu wer wa nete oyio le kri fam bia- o. Ipiki ne orebo lekri fam bra opuanga me lekri mbo tombo me anga bra mie mimi bo ba o waisote ora anga te, sme te bebe oba inete o-yeria mie sme te, o mie sme dumo nyana bra a nimia aba ne na again bia a sobate, a ba bia a neo obu. Ju bioku ma oyio be le kri, o sme bra nimi tre- mei o na sme, olobio ani knoma, ibiokumaidibe le kri olo bio sme bo so ba sa ki o bo jumo jumo lekrite, obio onuwruna anga-a, obai piki bu-fakibu anga-a, odein bu anga te.